Kan bakhtad annas al bamshi be hum le fada hanal mirrikh bakhtar auwalan nas al bidauwa taniyan annas al bihawulu fi al jaw, biʼerfu jaw, wa talitan annas al bi sauwuru shuqulal hasit chat bisauwu, fa talitan annas al kan hataj na le akil bijubu le na wa khamisan kan annas.